الشخصية التاريخية اللي أعجبت بها هو نيلسون مانديلا، لإنه كان رمز للنضال من أجل الحرية والمساواة رغم إنه قضى سبعة وعشرون سنة في السجن بسبب نضاله ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، إلا إنه متمسكًا بمبادئه ولم يتخلى عنها بعد خروجه من السجن أصبح أول رئيس أسود للبلاد، وقاد الجنوب الإفريقي إلى مرحلة جديدة من الوحدة والمصالحة.